kolti zhin kgu ma̱tli yek ma̱bi, ma̱bi iyaye jini ta kolti zhina kolti zhin ge yek ngip si l'e don ma̱ tligo so sa̱ yis ilgonso seko kolti zhin, so mi mago tli yek ma̱ mbisi go na̱ kolti zhimi ka̱n se ko na̱k nin di nak gaa ƃa pa̱tliniwu yek nami jinin na lishti don ningo na̱ kolti zhimisi ka̱n a ka̱ ba̱tl lishti yen gwa ata̱ li a ta̱ lak pa̱l lishti ama teddago kotli zhimi ka̱n <hesitation> zalla seko ta̱ncin ilgwe depawe aka̱ kollu, kume ka wul llgon mau na̱nali ka̱n ka̱ wuli. so ama kolti zhin ma̱ pa̱l llgn na̱ nali yek shige citi suk nak pa̱lti nak buka tu jwon na̱ nalisoi so ilgwe ma̱ yisi wuggu ten da̱nti ga̱na̱n na̱kgwe de pa ma̱ tlinya suk iyaye jina̱nju yek mi mago hal yek ma̱ni dlo hal na̱k ninge kolti zhimi wo yek ka̱r ma̱ yisi don ma yis zopsi sanaa gon gwe depawo shige kolti zhimi wu so ko de na̱m ma̱ yisi so, sa̱ mboki ni an ten zopsi ilgon so se ko na̱k gwe a hwit dedda wu ningo lwisi tulwi gwe depawe hal ningo <hesitation> ma̱ ba wut miljina̱m a makaran na̱ kolti zhmi wu don kolh zhimi da̱nya̱ dē wul <hesitation> daraja l'e kangwe depa bi mbala̱n pa̱l samma so wu. So yek laki yek ma̱ ngip kolti zhinu yek laki yek iyaye jina̱n rigip kolti zhimi a ningo kolti zhin wo kusen ko a ako yek balɗe ilga̱ pa̱li don ka̱ni ɗa na̱k ninge Yek baka̱ na koltizhim so mau duk ilgwe pa̱ltiwu yek ba̱ka̱ haɗe suk kolti zhinso ka̱ ɓa yeni go iliwo a ta̱lak cina kangwe ka̱ lamiwuso so, ama hal kume ka̱ ngip kolti zhim koda ta̱ aiki gobuati ka̱n ka̱ na pa̱lti yek ba̱ka̱ ngip koti zhin to mus wulpi gwe depa sa ɓatekiwu ku sau a pa̱lik ilgwe kan lamtiwu so. To a ma hal kume ka̱na moti na kolti zhimi go to a ta̱ lak ka̱ lugwe depa̱ ka̱ na samma wu. so ama gaskiya kume kana kolti zhinso na̱k ningo gaskiya. Ka̱ miwo kume kiwo sa̱ ƃekgo de kiwo mbala̱n ga̱ tan ko lu ka̱n kusan kiwo malalaci ka̱u asa̱ mbeki domin yeke domin ke zak ilgwe depa iyaye jwa mbokik an daniwu. Don tun ka̱kanu da iyaye ilgwe depa ma̱ yisi go yek di kolti zhimisi, so to ngętli kan tęn ngip kolti zhimi nak kangwe depawo iyaye jina̱n mau sa̱ ngibiwu kangwe mimago ma mboki an miljina̱n a daniwu mus na̱de na̱kningo sana'o'i ɓal da daban daban, so karatu balɗa niwu to ama jeddago ko gwisiwu niɗa̱ so iya kolti zhimi ka̱n ama̱ koli a ma̱ ci ama̱ pa̱l kwaras bukatu jina̱u na̱ nali to ama ningo makaranta na̱ nali so ka pa̱l saura bukatu gwa na̱ nali hidimomi daban daban mus ka man pa̱lti na̱ nali, so ama da go ted da go mus sa̱ pa̱ li na̱kgwisi, a tedda biw sa mannina̱ arziki pamma sidē a sa kollzhimiwu don asa̱ pi kyo ku me ka kol zhin nal wu ka hwuli delop ҡonwo ka ngo yen tla ko mal ka̱ wuli aka̱ zit atli domin ta̱k pi kyo, so ama yek hal na̱k ni mau na̱k gwisa ka̱u ni. Ka̱ to ka ba̱n jina̱n go kambi ka̱ ma̱n ȋla niɗa ka̱ ma̱n kyo mal niɗai ka̱ ma̱n kyo mba̱la niɗa ka̱ ma̱n kyo kol niɗa kwaras na̱k ningo kambi mbala̱m daban daban daban daban gwesa̱ na aki na kolti zhinwu soyek laki yekma̱ana kolti zhimi l'e don me yenigo yek dē ilgwe depawe a ta̱lani ko a akowu yek laki yek hal ninge ma̱yi ka̱li, so yek laki pamma sabo na kolti zhin yek yeu uwa jina̱n aba̱ ma da̱n nja nja suk yenuwa jina̱n so saboni kolti zhimi si, so ilgwe laki ba̱ ma̱ da̱n nja nja suk yilkeni jina̱n sogo yek de kume ka̱ da̱n nja nja go kabi lugwe ka kollu so atimawu tambi lugwe ta kollu so. To ama kuma kani dlentiwu ta kol tedu ki mawu aka̱ koltedu so hal aka̱ yeniwo ka̱ moso so yek laki na̱k ninɗ ciccina tullu wu ma̱ bal ma da̱nti ka̱lu dena̱m dago iya mbala̱n delop ko de mekan sa̱ ka̱n ka mbisi ka̱lu to a ma na̱k ningo hel tulli kambi mbala̱n de kutl mbala̱n gwe man de kutlwu pamma sa̱ bal ka̱ lu de na̱m so a ba ɓiɗe ma̱ na kolti zhinni go mil nilyaye jinan ɗa nuso da go mili kalillan ka̱n sa̱ni milji iyaye jina̱n, so ama na̱k ningo wutl mil bal ɗa l'e kangwe depa ba̱ mbala̱n pa̱l damti gwas sowu so ye laki yek kolti zhin mawu lusi ponga shiso pammpa niwu kam don da go lugwe depa mbala̱n de na̱m ai mbala̱n dēmekan ko de wupsi a kollu ake yenwo na̱k ningo mbala̱n dena̱m ko mbala̱n delop sikka koli sabona̱ yeke ningo mbi sanki kolti zhimisiwi, so ka̱ pa̱l peshi suk ka̱ taki suk saura jwasi ningo kwaras bal ɗa. Ama da go ni da̱so kuma ka̱ bak zhinwu na̱ ta̱npa ka̱n ko kolihal ka kol asa̱mi dimekan ko asa̱ni delop a ka̱na kolti zhinwu ama na̱kningo saboni peshi ɓalda suk saura jwasiu keyen gonwo kolti dena̱m ka̱n ka pa̱li lligon pammawo ka kalso pamma niwu kam don ka pa̱lid peshi so be lallai ka̱n se ka̱ kolso to ama tedda go mbala̱n jina̱n wo sa̱ kolzhin l'e se hal a sa̱ kolzhin halten watan ku san watan sha biyu lokoci gwe a wull wu so asa̱ya kolti so sa kol dena̱mi, so kol delop sa kol demekan kai namiwu hal de wupsi pamma asa̱ koli to ama na̱k ninge sabona̱ ciccina tulwi yek laki na̱k ningo kolti zhimiwo po kol l'e so llgonwo ka bakti pamma ko ka kolso ningo kaman ngk ninge kaman na̱k ka̱ wokudu, ko guja suk saura jwasa̱n de ka̱ shinkafa haka so kwaras nvk ningo be se ka̱ kol so pamma ka pa̱l peshi parko kuma tullu ka saka palti peshe gwasi so yek laki de na̱k ningo ma̱n kolti zhini yek sa̱ wouti wi a yek laki lu kolti zhimi mawu poya kanti ga̱ na̱n so sabo na̱ ma̱ wonti a sauki tulli sauki kolti zhimi si tulwi ama lokoci gwe depawe sauki kolti zhimi ɓoni da̱ sogo lwisi wo niɖa se ka̱ te aka̱ wotl tlindi kapa̱m ta̱k mbilugwe ka kollu so ama na̱k ninge ko a ako da̱nɗe kawai lu ka̱ bli pili ka̱ ɓali zopsi ilgon poyi ka̱liso ka̱ tuli kolt ningo ampani mawu poya pa̱lti na̱k ga̱ da so dolise ka̱ wutid taki so ama da go ba taki ka̱u ka kolzhin gwa aka̱ yen ampanigwa a mbuni kangwe depa ba̱ka̱ baka pa̱l samma sowu So ama na̱k ningo kume taki nik ɗa̱so ko ta̱k kol zhimisi kusan nakti ka̱n ka naki to ama na̱n ɗe lokoci taki ka̱ ballu to kume nak taki nik ɗa̱wu to ka kol zhingwa kingwe depa pa̱l kamatawu. To ama na̱k ninge ku me taki nik ɗa̱ so ilgwe ka kolgo yek de woo woo ka̱n ka koli, so woo baru wa gwasi be se ka̱ wuti taki so koso ka̱ pa̱lid ilgonso a'a to bakti ten lokoci so aka koltiten lokoci kume pa̱l ga̱ dla̱mi ka̱wu yakamata a ka̱mbi a dla̱m ka ten lokoci kuma hal ka̱ dla̱m ten lokoci go to kayen woo gwa a tli tenninge so ama na̱k ninɗe atli po nda̱lso atli ma̱sh'i nak'i sabo na peshi de a pa̱llwu wesi mago po ya hilti l'e na̱k ga̱ da wuso. Da go kuma ka̱ wotl chin wugo koltisimago lu ga wutu ja ka kolse pamma domi yekrige wutu kwel lwisi kayii so wutu kwel lwisi so me apote ka̱ li so a ka̱ yeniwo se ko lujwe depawe wuti li. Ka̱li so wu so yekka̱n kambi so yek ka̱n kambi aka̱ man kolti so gwisi wo se ko ta̱k to ɓi lu gaa wutu lu gaa tutu aka̱ na dla̱mti we sika ka̱ na dlamti wesika, ka̱na dla̱mti wesika ka̱na dla̱mti wesika ka̱na dlamti wesika kwaras kota̱ na̱ asa̱n kakoɓi a mus ka̱ dla̱m we sika, so ama na̱k ningo duk klugwe ka̱li pili ka ɓali, so lu po yi gwe se ka wotl tlindiwuso yek laki dole na̱k nin gose ka̱ pa̱l ampani na̱ taki so ama da go a'a bese ka̱ pa̱l ampani na juso so ama sobo na̱ kangwe lusi nakwu suk mbala̱mi wonti yi ma̱n kolti zhimi wonti yi ka kollu da go ka kollu shekara daya, biyu uku shikenan ka saka zopsi zhin so ama na̱k ningo ka koli amen kusan gin. De mekan, gin dewupsi aka̱ na kolti so lugwe ka sakewu niɗeso gwisi ka̱n ka da̱nga balla̱ti yek ka̱u ka da̱nga balla̱ti ka da̱nga balla̱ti, ka da̱nga a bal la̱tika da̱nga balla̱ti so yek laki na̱k ningo ampani poye mbittli kangwe de pawo da go a mbittliso so da bigo llgwe ɗe laki a mbitli nvk gwesi jo yek ɗe lwisi yi na̱ da̱nshal tlindi yi dan ka̱lika so se ka̱ wotltlindi aka̱ nda aka̱ kweli kapa̱n aka̱ aka̱ ba̱tze so kapa̱n ta̱k kweli mago seka̱ saka botinbo pamma so kume ka̱ bo mbowu ka tuli <hesitation> a ka̱ ɓa̱t ze ze ndawu ka kan nalza ijwa suk wunda̱l gwa aka̱ kami aka̱li ka̱ zhin aka̱ lak ɓaki ɓayan ka̱ ɓaki kwan biyu, uku ate so kwana biyu, uku tewu go to sati daya suk saura jwasi aka̱ yeniwo ka̱nda dlamti ka̱wi so kanda raget wesi ka ka̱na dla̱mtika, ka̱na dla̱mti ka kuma ka̱ dla̱m ka̱wugo to kwaras ka yen wesi a kiɗi nanda nan a kume ka̱ zaki ba dlaa̱mti ka̱wu to wesi a kia̱i so a ba̱ a mbunso kumi ɓa mbutl gaa wu a pa̱l gaami ka̱n zet so a pa̱l gas alti so domin yeke ka zaksi wonti ka shu so ama ka zak delop ko demekan ko ɗe wiyesi pamma kama zatti kuma hallugwa nalal wu so yekka ba̱lki ilgwe depo wo ka̱na lamtiwu so a ba̱lki kiɗi, kii gaawo gwe depawo ba̱ka̱ pa̱l tunani sowu so yeklaki mo ma̱ yis kolti chin man koyekke a'adani ka̱n ma̱yi hal ninge so ma̱ nak yis jneti a giɓi ama gwe ma̱ yisi a gibisigo yek de wooka̱n ama̱ koli woo ka̱n a iyaye jinan koli. Se ko na̱nɗe zamani ka̱ balwu ningo ma̱ ɓal ma kolti shinka, ma̱ ɓalma kolti guja, ma̱ balma kolti wake suya, ma̱ balma kolti baali, suk saura jwasa̱n de mas ningo ma̱ ɓalma kolti domin yeke domin citcina mbitliwi gonwo lwisi gon wo a pa̱l wesiso lugwe ka̱ yen a pa̱l woo so wu so yayiwu gwa a pa̱l shinkafa kokuma a pa̱l waken suya ko kuma a pa̱l cinya to dole yekkar ka ɓaki ka bakiti to ama kuma ka kan woo yek kka sak ɓak ka̱ luze to kimawu ka̱ yisi a balki ilgwe ka̱ lamiwuso a kume ka̱ kan wake suya yek ka̱ ta tak bak ka̱lu ze yekmajo a balki ilgwe ka̱ lamiwu so guja yek mawu ka̱ bak ka̱lu ze a ba̱lki ilgwe ka̱ lami wu so. to ama shinkafa to damago lu ze ka̱n ata̱ lami so ka ɓakti ka̱lu ze yek ka̱n ta balki ilgwe ka̱ lamiwu a ba̱ ka kanti a tolti ten tudu aka̱ baktiso domin a mbumten tuduso don te tedɗu go kume za luk dauke ka̱wugo kaga a koka so yek laki muhimmanci ni kolti zhin a l'e kangwe depawe ba̱ mbala̱n pa̱l samma so. Yek laki iyaya gina̱n wo a giɓi ka̱n sa̱ tlinya tun tedda da go da go parauta ka̱n asa̱ pa̱li iyaye jina̱mi helna̱n nami de sa̱ kol zhimiwu namiwu sa̱ kol zhimi so ter parauta ka̱n sa̱ni so ama yek o.